Raha anamboatra sakafo hafa kely amin'ny akora dimy aho de mofo mangahazo no ataoko: lafarinina, mangahazo, sira, siramamy, ary menaka no ilaiko amin'izany. Afangaro ny mangahazo efa masaka <hesitation> ary nototoina sy ny lafarinina de asiana siramamy sy sira kely volavolaina tsara izy ary rehefa avy eo endasina ao anaty menaka.